To waya nggyi nǝ ya ma miyi rǝ nontǝ pwai na ndza zǝn na kumǝ thlǝnǝ. to ntuvaya rǝ nja yiw swu kǝla zhi na ndza nǝya ɗa nǝya kumanǝ thlǝn rǝ? To wana shirǝ ma kumǝ thlǝn na <hesitation> nkwai nǝya nwa gha dai na gutanǝ aˈi dolai sai nǝ gha mǝlǝ karatu kimbǝ nursary nǝ gha mǝlǝ, nǝ gha mǝlǝ, nǝ gha mǝlǝ harǝ nǝ gha sǝghǝ va makǝnǝ nǝ gha mma, nǝ gha mma thlǝ má nǝ gha ma tsǝw mbǝ primary nǝ gha va harǝ swa kai harǝ nkwangǝ nǝ gha va, nǝ gha ma thlǝ ma nǝ gha tsǝw mbǝ swai mbwa kanǝ secondary school nǝ gha tsǝw harǝ nkwangǝ nǝ gha va. Nǝ gha tsafǝ takarǝda ma gha tsafǝrǝ takarǝda ma ˈyarǝghuma vala nǝ gha wana kumanǝ na, sai nǝ gha ma thlǝ ma kena nǝ gha tsǝwi wa pwai shi nai mbwa kanǝ makaranta ko tsǝw mbǝ poly ko tsǝw mbǝ <hesitation> university wa to makaranta kulǝ kena sai nǝ gha kumanǝ, ma ˈyarǝghuma saˈa wana kumanǝ rǝ gha tsǝw mbǝ na to, sai nǝ gha mǝlǝ karatu ma gha mǝlǝ karatu harǝ rǝ gha mǝl rǝ paipa gha sǝvu ndǝrǝ, ko kuma má swai nngyi ya nǝya nwa gha naisha ma na, má ghá kumanǝ ko kimbǝ makarantankulǝ ma na to nǝ gha ndzondzǝ nǝ gha shirǝ wu swara kǝ́lǝ́ gha tsǝw mbǝ makaranta ri? Nǝ gha ndzondzǝ nǝ gha mǝlǝ karatu swu sai anǝ nyi mbwagula haliya mbu ma, domi kowanai ndwi daw pwai nja sǝghǝ rǝ. Ndu na daw pwai nja sǝghǝ rǝ, ndwara daw pwai nja sǝghǝ rǝ, to mbwagula mbwi na ndza zǝn na ma gha mban ɗana, má pana mǝla ndu na na ƙha mǝlǝyaw má pana mǝla wana shirǝ ma gha na <hesitation> zugha talaka na dolai nǝ gha thlǝ nǝ gha tsi buburǝtǝ vui nǝ mbwa ká kimbǝ yari nǝ mbwa ká. nǝ gha ntsǝ nǝ nggalǝ gha kambǝragha nǝ gha kumanǝ swi, má mǝlǝ karatu ndǝrǝ na zhai gha thlǝ nǝ gha ɗana, ma mbǝgha gwi makaranta na thlǝ nǝ gha tsǝw mbǝ swai mbwa kanǝ bautan kasa, magha tsǝw rǝ gha tsǝw gwi na kai vǝzhiw ntu ma a mban kumanǝ thlǝnǝ nǝ gha ɗa rara, vǝzhi ntu ma gha mban kumanǝ thlǝnǝw, ma ggyi gha na nǝ gha sǝghǝ don wa mbwa dinga vǝlu swa ghun nggyi nggyi hwi nai nuwa dinga zǝmǝ swa zǝmǝ ri, nǝ mbwa dinga vǝla gunǝ ka ga ninta na wa dinga hanairǝ hadlyi ghá gha. Ama ma gha sǝghǝ má gha nwi va gutan nǝ mbwa tsǝw va, ma gha gwi rǝ gha mbaghǝvǝ sǝghǝ mi mma nǝ gha wa tǝdlya na wuce swa shi nai gha kumanǝw, wa tǝdlya na wucǝ swa nai gha kumanǝ, wa tǝdlya na wuce swa shi nai gha kumanǝw, to sai nǝ gha nǝ razha nǝ hankali gha ko nkwaɓa ghá gha mbǝmbaghǝvǝ, ndza ɗaya ri, ndza ɗaya ri, a waya ɗarǝ nggǝrowi, waya ɗarǝ nggǝrowi, ndza nǝya ɗa na ndza zǝn na rǝ anǝ ɗaraiwalǝ ya anǝ wa sǝghǝ na ndza zǝn na ma ko wana gwi makaranta na ndza zǝ zha ko wana sǝvu nǝ paipa ndǝrǝ wa takarǝda gha mǝlǝ ndǝrǝ na ndza zǝ zha ma zhai gha kumǝ thlǝn ma nggǝro zǝ, gha mban kumanǝw sai mbwa kukulǝ ˈyan siyasa ƙh mi ghǝi shirǝ ghǝtǝnǝw na gha taɓa kuma nǝ thlǝnǝw ma swa nggyi ya nǝya nwa gha na ká ga swa shi na nggyangǝ ˈyarǝghumǝw, sai nǝ gha fǝ ˈyarǝghum kuma ka ga kowanai swi ma lokaci za sǝghǝ na ˈyarǝghumi rǝ kaw ndwa gha nai vala gha mi nǝ gha na wa ndwa kan gha tun lokaca rǝ ya mǝlǝ makaranta Rǝ ya tsǝw harǝ rǝya sǝghǝ harǝ rǝya sǝghǝ mǝlǝ <hesitation> makaranta kulǝ masters rǝya sǝghǝ gwi. To rǝya sǝghǝ harǝ thlǝna kǝla zhǝw harǝ waya ghǝgharǝvǝ rǝ babaya ɗana na hwa nǝ mbwarǝ kumanǝ thlǝna zha za rǝ, na hwa nǝ mbwarǝ kumanǝ thlǝna zha rǝ sai rǝ ya ɗa kǝshi babaya na aˈi kowanai swi kǝla ˈyarǝghum swai ndu ɓa mban dlyi nǝ nggalǝw nai aˈi ma zǝ ra ndza swai mbwa mban dlyi nǝ nggalǝ rai wa mbu shi na mǝlǝ thlǝnǝ mbǝ gwamnati na ndza zǝ zha ma a mban tsǝw kǝla ghǝtǝn nǝya ɗa na ndza zǝ zha ko nǝya shi ghǝnji nǝ nggalǝ, nǝya kǝlǝntǝghǝ nji rǝ pwa nja ndzondza nji rǝ nǝya ndondzǝ rǝ. Amma swan nǝ nggalǝ ɓaw sai nǝ mbwa gǝggyi ˈyarǝghumi kǝla ˈyarǝghumi kowanai swi, nǝ gha gǝggyi ˈyarǝghumi. Kuma wa su shi nai mbwa kanǝ munyal mma nǝ gha mǝlǝ munya, dole nǝ gha mǝlǝ munyalǝ mi munyala kǝla ghaw, gha mban mǝlǝ kowanai swu ko misali na ndza zǝ zha kam ko ndzwa nai mbu zha ndzwa nǝ ndwa thlǝ nǝ mbwa dzǝgha thlǝgha nǝ za rǝ tswi nǝ za kǝlǝ nǝ nja dinga dzagha nǝ nja ndzwa nǝ nja dzǝgha tarǝghǝ, dzǝgha hundǝ nǝ nja ndzwa mi nǝ gha na wa pwaya nkuvǝ, wa va sǝghǝ kena ma va sǝghǝ na, mi nǝ gha na shikena wa nja kumanǝ swa zǝmǝ to ƙha kena karatu kena má ghá mǝlǝ karatu na, nǝgh ndza nǝ munyal, nǝ gha ndza nǝ munyalǝ nǝ nja kwazhi mota, mi nǝ gha na wa nja ghǝnǝ ghya ndǝrǝ, mi nǝ gha na anǝ swa ndǝndǝrǝ kǝnǝ ama gha kam swa kǝla gha shiw sai nǝ nja ƙha nǝ gha zǝma ɗana wu swai ya zǝma sǝghǝ mǝlǝza rǝ anǝ zha ɗa nggǝro kowanai ndu nǝ yake nji kowanai ndwi nǝ lokaca nji kowani yakinji. Wa yake ndwa na shi, wa yake gha shi. To wa yake ya shi to nǝ gha mǝlǝ munyalǝ kimbǝ ndza-ndza mma, panai yara nwa gha mma anǝ dlǝra ˈyarǝghum ma, domi ˈyarǝghuma mǝlǝ kowanai swi. Nǝ gha dinga sǝghǝ kǝla ˈyarǝghumi, nǝ gha mǝlǝ dǝwa, nǝ gha gǝggyi ghǝnji, ˈyarǝghum nǝ gha vala zhi ˈyi wa mbwagul mbu shi mma, ko ˈyi ntuva a mban gǝggyi nǝ gha ɗa ko gǝggyi nǝ gha gǝggyi ghǝnji aˈi gǝggyi swa ndǝrǝ zǝ ma gha nanǝ ndu na nǝ gha sǝghǝ kǝla ghǝnji a zana waya nggyi nǝ gha vala zhi fa anǝ waya mǝlǝ makaranta kuma ndwa shi na vala zhiw ghǝzǝ rǝya ɗa nkwai nǝya sǝghǝ kǝla gha nǝya dzǝrǝ gǝggyi gǝrǝɓa ya sǝghǝ gǝggyi gha nto wayǝ kumanǝ vala kǝla gha nǝ gha vala zhi nto wayǝ kumanǝ thlǝnǝ ƙha nǝ gha sǝghǝ nwa ghǝnji. Nǝ gha dzai bana ma gǝggyirǝ gha kǝla ndu an rǝ nja ɗa angǝi na nǝ gha dzai bana, ma nja dǝrǝ angǝi na nǝ dzai bana, mi nǝ gha na wa ˈyarǝghumi sǝghǝ vala gha nǝ nja haɗa gha ghǝna nontǝ ndwi ndwai vala gha harǝ nǝ gha kumanǝ thlǝnǝ kimbǝ mi ƙhá ɓaw na ma swai ya mban nwa gha na zhi ma ƙha rǝ ta fama mma rǝ ya ta ndza, rǝ ya ta ndza, rǝ ya tandza rǝ ya gwi makaranta makaranta gha ngga gwamnati ghǝzǝ nai ya tsǝw mbǝ, ghǝzǝ rǝ ya dinga tsǝw mbǝ nǝya dzai bana, nǝya dzai bana nǝya dzǝgha bana, nǝya dzai bana nǝya dzǝgha bana, nǝya dzai bana nǝya dzǝgha bana, nǝya dzai bana nǝya dzǝgha bana, nǝya dinga mǝlǝ harǝ vǝzhi ntu ma wa nontǝ lokaci shi ma nǝ mbwa nkyi zhi dubu nthlyi fa amma rǝya sǝghǝ mbaghǝvǝ tsǝw mbǝ makaranta lokacai mbwa sǝghǝ nkyi zhi ma harǝ dubu makǝnǝ harǝ dubu ɓughǝ ɓa ɗari ncufǝ ka gani to munyalǝ kawai munyalǝ, ma gha shi munyalǝ wana shi munyalǝ kwa hurǝ gha na wa ˈyarǝghumi sǝghǝ nǝ nja sǝghǝ sǝ pǝla gha. Saˈa harǝ nǝ gha nǝ ma wan sǝghǝ kumanǝ swai nggyi gha ma amma má gha ɗarǝ gha mǝlǝ munyalǝw miyi nǝ gha dinga thlǝ ko mpá nai nggyi gha ko anǝ kuma nǝ gha swai ɓai wa swu shi nai mbwa kanǝ banga siyasa mma, anǝ nggyi nǝ gha swu zha ma, nǝ gha ndza dai panai ya ra nwa gha nǝ gha shi munyalǝ, nǝ gha shi munyalǝ amma ma gha nanǝ mbwagula mbu ma munyalǝ nai mbwa mǝlǝ ma ma gha darǝ na zha taɓa mǝlǝ munyalǝw na mi nǝ gha na makarantai gha mǝlǝ ma mi nǝ gha na ko nǝ gha dzǝmbǝ ghǝlǝ ko nǝ gha ndzǝmbǝ saw swa sasa domin bwahyi na ndza zǝ zha mbwagulǝ ˈyashighǝ nǝ hya dwi makaranta thlǝna kǝla ghǝtǝnǝw wa hya dǝyi thlǝnǝ mi nǝ gha na nǝ hya dzǝmbǝ swa sasa sasa nǝ hya sa wyi-wyi bana nǝ hya sana bana, sa na bana, sa na bana mi nǝ gha na wa sǝghǝ daizhi nkwaɓa hya ghǝtǝn, kaˈi mi nǝ gha ma nǝ nja tsǝwi nǝ nja tǝtǝgha laida, wa to wa ˈyiˈyiwa shi ghŋji kena. Domin na ndza zǝ na ƙha nǝ gha nǝ wa mbu shi nai gha nǝ ˈyiˈyiwa ɗa ama mbwara mǝlǝ makaranta harǝ ma mastas na kǝla ghǝtǝn ma kuma wa hya dlya dǝyi thlǝn ndzai bana dzai bana, wa hya dǝyi thlǝn pahǝ-pahǝ. To rǝ hya sǝghǝ dzǝmbǝ saw swa sasa rǝ hya sǝghǝ dzǝmbǝ ghǝlǝ rǝ hya sǝghǝ dzǝmbǝ swa gha tsǝrǝvǝ namai wa namaiya mbaghǝrǝvǝ, dzai bana nǝ hya nyi zhidlyi, dzai bana nǝ hya nyi zhidlyi, dzai bana nǝ hya nyi zhidlyi, kambǝragha nǝ hya kumanǝ wa hya dǝyi thlǝnǝ papahǝi dzai bana, dzai bana nǝ hya hi ghǝtǝna mbwi nǝ mbwa vǝlǝ thlǝna ghǝtǝn sam thlǝna shiw kum thlǝna shiw. To ma swa nuya gha na munyalǝ kawai na mǝlǝ gha panai ya ra nwa gha nǝ gha sǝghǝ kuma ˈyarǝghum nǝ gha dinga gǝggyi ghǝnji, nǝ gha tsǝw mma nǝ gha tsǝw kǝla mbwa kukula ghuma mbǝ coci. Nǝ hya mǝlǝ adǝwa gha mi mi musulmi na na kuma. Nǝ gha tsǝw kǝla imam nǝ hya mǝlǝ dǝwa gha, to ka ga wa ˈyarǝghumi vala ghuma kyikya. ˈYi mbwa kukulǝ panai ya ra nwa gha shina mi wa ndu shi nai gha shirǝ ko ntuva gha, nǝ gha vala ghǝnji ko kǝla baba nji <hesitation> baba nji ma wanǝ mbanǝ nwaira ghǝnji nǝ nja vala gha, panai ya ra nwa gha shina ƙh kowanai swi, panai ya ra nwa gha shina na ma munyalǝ na, wa swu shi nai mbwa kanǝ munyalǝ, má ndwa mǝlǝ munyalǝ na wa ta pudlyi harǝ nǝ nja sa ghuna zǝ ƙha nǝ mbwa nwi kimbǝ kimbǝ yariya ghuma. To ka gani, ma gha gyara nǝ gha ndza ƙha mi nǝ gha na nǝ ˈyarǝghuma sǝghǝ pazǝ nkwala gha harǝ nǝ mbwa sǝghǝ ɗana wayau ndzarǝ ndwana mǝlǝ swana ƙha pǝ́ ghwai rǝ nja mǝlǝ mai wu swai njin na tsǝw mǝlǝ rǝ wa to wa hya zhai hana ká gha na munyalǝ rǝ gha mǝlǝ munyalǝ rǝ gha harǝ gha sǝhǝ ndza rǝ gha ndzaw ndwa kulǝ harǝ ra gha sǝghǝ kha harǝ nǝ gha vala, a ˈyi ma gha nǝ mbwagulǝ mbwi ˈyi ma gha nǝ mbwagula mbǝ aˈi wa ndwi shi bwahyi kǝla ghǝtǝn aˈi narǝ hya mǝlǝ makaranta rǝ hya zǝma ndza kha ghǝtǝnǝ kumanǝ thlǝnǝw rǝ hya ndza ƙha ghǝtǝnǝ kumanǝ thlǝnǝw, ama pughǝi kuma na nǝ gha nǝ ˈyarǝghuma sǝghǝ pazǝ nkwala ghǝtǝn, yandzǝw sai nǝ gha nǝ ghyai hya ghǝn na ndza zǝ zha, anǝ ghyi kǝla ghǝtǝnǝ anǝ ˈyashighǝ kǝla ghǝtǝnǝ, anǝ ˈyi mota ndǝndǝrǝ mma nai hya zdǝmbǝ <hesitation> kai ma gha ndzǝmbǝ ghya hyi ma swa zǝma ndǝndǝrǝ gaba ɗaya nai hya zǝmǝ. Ama ma gha ɗarǝ na munyala kǝla ghaw na sai nǝ ghaza ndza nontǝ swa gha kimbǝ kimbǝ vǝ swa shi nai gha mban mǝlǝw ma ma swai nggyi ya nǝya nwa gha ra hǝna anǝ nggyi ma ma ma gha, kumanǝ ghǝnananga ghǝi kumanǝ thlǝnǝw na anǝ nggyi nǝ gha kavǝ rǝ va ˈyarǝghum ma. Don ma gha ɗarǝ na nkwai nǝya mbaghǝ mbula ká ˈyarǝghum na ghǝnji ma nǝ nja mbaghǝ mbula gha. Swa shi nai gha mban ma kumanǝ maw, nǝ gha ndza anǝ ndza nǝ thlǝthlǝ ghǝn mma ma nǝ gha tsǝw bana a wa ya mǝlǝ makaranta a tsǝw bana babu kuma ma gha kumanǝ mbwagula thǝnǝ ma nǝ gha mǝlǝ nǝ gha ndzǝgha wa swu shu nai mbwa kanǝ ko ndzwa nǝ gha tsǝw dǝyi ndzwa kaɓo ko jopǝ ƙha ma gha kumanǝ nǝ gha dinga ndza nǝ mǝlǝ munya nǝ gha dinga ndza. Má gha fa nǝ mbwa dǝyi thlǝn ma na nǝ gha tsafǝ <hesitation> wa swu shi nai mbwa kanǝ lata ˈyi nǝ gha tsafǝ, nǝ gha tura, nǝ gha dundlǝ bana nǝ gha dundlǝ bana, mi nǝ gha na nǝ mbwara sǝghǝ ka ghá gha zana ra yai wa nya nggyi nǝ nya kumanǝ gha nǝ ghuma kuma fa vǝzhi kaza kaza to pa kimbǝ kuntǝ fa mi nǝ gha na wa ˈyarǝghum pazhai zhi nkwala gha wana kumanǝ thlǝnǝ gwi nǝ gha zǝma ɗana zhi na ɓǝ zhi na ɓǝ zhi na ɓǝ to mbahyi mbwara mǝlǝ ƙha nǝya nwa gha waya naǝ ghǝtǝnǝ kuma waya naǝ panai hya sǝghǝ kumanǝ wa hya sǝghǝ nja mbwa kukulǝ <hesitation> ra ghǝi na nu yan na gha wa hya nja wa hya kumanǝ ghǝnanantǝnǝ kowanai swi wa hya kumanǝ na ndza zǝn na ƙha kuma munyalǝ ra kǝla ghǝtǝn. Kyiya gaɓa ɗaya nai ya ra mba zhi nwai ra ka gha shina to gha swai nggyi ya nǝya nwa ká gha kena nǝ gha ndza nǝ munyalǝ kimbǝ dukǝ swa mǝlu gha nǝ gha dǝdǝi shawara kǝla mbu mma panai mbwa mban vala gha nǝ gha ɗana ndza ɗaya nǝ swana rǝ, ndza ɗaya nǝ swana rǝ wa hyi nwa gha na mǝlǝw ƙha, mǝlǝw gha mi nǝ nontǝ ndu <hesitation> a damǝ mana wu yi dǝyi thlǝna gha nǝ nǝˈyarǝghuma nggyirǝ aˈi mi nǝ gha na nǝ nja kǝla gha nǝ nja vǝla ká gha panai mbwa mǝlǝ rayiwa na ndza zǝ zha. Anǝ nggyi nǝ gha dinga ndza nǝ hadlyi nǝ gha dinga miyi na ndza ɗaya rǝ, ndza ɗaya rǝ aˈa fǝw ˈyarǝghum kuma, wa ˈyarǝghumi vala gha ghǝnji na mǝlǝ ko mbwa nu gha zha mma mba kukulǝ mbwa kukulǝ mma ˈyi ˈyarǝghumi ra vǝla ghǝtǝn nǝ nggala hyi ɓarǝ hya ɗuyiw ghǝzǝ nai ya ra nwara ghun shina na gǝgǝgyi nǝ gha tsǝw gǝggyi na ndǝrǝɓa gǝggyi nǝ ghǝlǝ gha nǝ mbwa nwi ƙha nǝ mbwa nu kǝla ghuma mi ɗa gha wa ya nggyi nǝya mǝlǝ swi ghǝghǝlǝ na mi nǝ gha na wa mbwa shi gha wa mbwa tsǝ gha wa tsǝrǝvǝ nǝ gha thlǝ nǝ gha vala ghǝnananga, nǝ gha vala ndu mma mbwarǝ vapunǝ gha kambǝragha nǝ pwa dzǝvu kuma ndza gha ndǝrǝ ˈyashigha kuma wa hyi mban shirǝ kowani swi.